في احد الايام ظاعت عائلة من الطيور في اثناء موسم الهجرة الطيور كانوا يبحثوا عن طريقهم للعودة للجنوب لكن العواصف والامطار كانت تسبب لهم صعوبة قرروا انهم يوجفوا رحلتهم ويبحثوا عن مأوى مؤقت واثناء ما كانوا يدوروا اكتشفوا واحة سرية مليئة بالاشجار والفواكه